Veddo tutto da-o basso, son un tappetto, e ò visto passâ miggiæa de persoñe, de fæti son o tappetto de un albergo, de un grande albergo: dive do cinema, òmmi politici. Pöi un giorno me son fæto vegio, e m'an cacciou via. Con tutti i mæ ricòrdi e emoscioin, perché anche i tappetti ghe n'an.